Alura i can chìa giüu ënsema cuandi i portu mun can a fe le spasegiade ën grup cun d'autre persun-e ch'an d'autri can, al e propi divertent veddi cume a giüu ënsema sensa rüzié, a giapu, a baulu e a s'amüzu propi